тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
арман құсым қалықтайды
саламатсыздар ма
қалдарыңыз қалай
біз өткен подкастымызда мақсаттар қою жалған үміт синдромы және мәдениетті прокрастинация туралы сөйлескен болатынбыз
сонымен оның қорытындысы бойынша біз өзімізге үлкен биік істей алмайтын мақсаттар қойғанымыздан гөрі ұсақ бөлшектерге бөлінген күнделікті өмірімізде қазір ақ істей алатын жоспарлар қоюдан бастау туралы айтқан болатынбыз
біз көп жағдайда өзіміздің алдымызға мақсаттар қойған кезде біз шынымен де жауапкершілікті сезінеміз
бізге қаншалықты маңызды екенін білеміз
себебі біз өзгергіміз келеді өзіміздің жақсы нұсқамызды жасағымыз келеді
алайда жеңіліп жатамыз сонда да
ол біздің әлсіз болғанымыздан немесе дұрыс жоспар жасамағанымыздан ғана болмауы мүмкін
егер тереңірек қазсақ ол сұрақтың жауабы біздің миымыздан ойымыздан ішкі жан дүниемізден және психологиямызды зерттеуден басталу керек шығар
мені тағдыр деген
тұла бойды суығы тыңдырып
біз өзімізді не ынталандыратынын білмеуіміз мүмкін
немесе біздің миымыздың ішінде не болып жатқанын білмейміз
сол арқылы біз қаншама өзімізді саналы түрде мақсатқа ұмтылтырсақ та біздің ішкі жан дүниеміз біз түсінбеген әлем бізді басқа жаққа тартуы мүмкін
бұл подкаст менің авторлық еңбегім емес
бұл подкаст абзервер журналында шыққан деген питер росстың желтоқсан айында шыққан мақаласына сүйене отырып жасалды
егер қызық болса мен сізге осы ағылшын тіліндегі мақаланың і сілтемесін қалдырып кеттім
былай елестетіп көрейікші біз өзіміздің миымызды миллиондаған код жолдарынан тұратын компьютерлік бағдарлама деп ойлап көрейік
ол кодтардың барлығы түрлі түрлі скриптарға түрлі командаларға толы
және ол командалар біз туған кезден бастап жазылған
және осыған дейінгі жазылған кодтардың ешқайсысын біз өшіре алмаймыз
біз дем аламыз тамақ ішеміз қарнымыз ашқан кезде шөлдегенде су ішеміз
немесе біз үлкен аюды көрсек біз одан қашамыз
біз бұлардың ешқайсысы туралы ешқашан ойланбаймыз
себебі ол біздің днк мыздың бір бөлігі сияқты
және осы істер арқылы біз осы әлемде тірі қаламыз
бұл система тіпті біздің ойымызға жаңа операциялық жүйені енгізгенге дейін сақталып қойған
одан кейін ақырындап біз өмірге келгеннен кейін біздің ата анамыз бізді қоршаған адамдар ұстаздарымыз туған туыстарымыз апа іні қарындас сіңлілеріміз барлығы ары қарайғы кодтың жазылуына әсер етеді
сөйтіп біз туылғаннан кейін ақырындап біз өзіміздің миымыздағы ақпараттық жүйемізді дамыта бастаймыз
яғни біз сырттан ақпаратты қабылдаймыз
сырттан келген ақпаратты өңдейміз
және сол ақпараттарға сәйкес өзіміздің әртүрлі ситуацияларда қалай қимылдайтынымызды қандай реакция беретінімізді қандай сезім жүйелерін қосатынымызды дамыта бастаймыз
дәл компьютерлер сияқты олар егер де өздерінің программалар жүйесінде қандай проблема бар екенін айта алмайтын сияқты адамдар да дәл солай айта алмауы мүмкін
себебі біздің барлық білгеніміз өзіміздің миымызда осыған дейін өзіміздің ескі тәжірибелерімізге сүйене отырып жасалған бағдарламалау кодтары
ыыы енді мысал алып көрейік
мәселен сіз жылдар бойы бойыңыздағы артық салмақпен күресіп келе жатырсыз
есіңізге түсірсек сіздің дәл осы өмірге туылғаннан бастап ауруханадан үйіңізге келген сәттен бастап сіздің тамаққа деген көзқарасыңыз және де тамақ жеудегі сіздің әдеттеріңіз өзіңіздің отбасыңыздан мұраға қалған десек болады
сөйтіп сіз әрбір жолы өзіңіздің бойыңыздағы салмақты азайтамын деген кезде алдыңыздан бірнеше проблема шығады
бірінші сіз әрқашан өзіңізге керек тамақтан көбірек тамақ жейсіз
себебі кішкентай кезіңізде ата анаңыз кешке жақын сізге бір үлкен толық тарелка беретін
және сіз жегіңіз келсе де жегіңіз келмесе де оны тауысуға міндетті болатынсыз
сөйтіп нәтижесінде сіздің миыңыз психологиялық бағдарламалауға ұшырайды
яғни сен тамаққа отырған кезде ішің тойғанша ең қатты жүре алмай қалғанша жеу керексің деген
екіншіден біз калориясы көп тамақтарды жеуге ақырындап үйреніп кетуіміз мүмкін
сөйтіп нәтижесінде біздің миымызда психологиялық адаптация пайда болады
яғни майы көп тамақтар ол қалыпты
ал керісінше салауатты өмір салтына жататын салатты жеу ол жай ғана жеңіл желпі тамаққа ғана жатқызылады
нәтижесінде біздің миымыз солай қабылдайды да тек қана колориясы көп майлы тамақты жеген кезде ғана ол қанағаттана бастайды
бұл әрине миллиондаған мысалдардың бірі ғана
ол әркімнің ситуациясына байланысты әртүрлі болуы мүмкін
ең бастысы айтқым келген нәрсесі ол біздің миымыз кішкентай кезімізден бастап бағдарламалауға ұшырайды
және сол бағдарламалармен тарихи өзіңізде болған оқиғаларға сүйене отырып ол қазіргі қимылдарды ііі анықтауға көмектеседі
тағы да салмақтан басқа басқа да мысалдар келтіруге болады
мәселен сіз мектепте математиканы оқуда көп қиналдыңыз ба
ііі енді ойлайық
сіз математиканы оқуда қиналып жүрген кезде ата анаңызға немесе басқа біреуден тесттен нашар бал алғаныңызды айттыңыз деп ойлайық
олар айтуы мүмкін ыыы жарайды айнұр ы сен жай ғана математикадан жақсы емессің деп
алайда дәл осы бір айтыла салған сөйлемнің өзі біздің жас және де тәжірибесіз миымызға өте көп әсер етеді
яғни біз сен математиканы жақсы болу үшін талпыну керексің деген сөзден гөрі мен жақсы емеспін деген сөйлем миымызда ақырындап жазыла бастайды
ақырындап ммм орта мектепке келеміз одан кейін жоғары сыныптарға келеміз
сөйтіп біз өзіміздің істей алмаймыз деген ойымыз сол күйінде сақталып қала береді
нәтижесінде біз өмірдегі әрбір кезеңде ңңң талпынудың қайта құласаң қайтадан көтерілудің сүрінсең қайта тұрудың орнына біз жарайды мен тек қана жақсы емеспін бұйырғаны осы болды деген программалау жүйесінің шегінен шыға алмай қаламыз
біздің бұл бағдарламау жүйемізге яғни скриптымызға өмірімізде болған тіпті көрінбеген кішкентай оқиғалардың өзі әсер етуі мүмкін
ыыы оған мысалға біздің тұратын жеріміз сол елдегі саяси жағдай конфликтілер қарым қатынасымыз үйрену жолдарымыз жұмыс сабақ дүкенге барғанымыз кез келген нәрсе белгілі бір дәрежеде өзіміз ойламасақ та түрде бізге енуі мүмкін

тіпті қазірдің өзінде бізді қоршап тұрған достарымыз немесе отбасыларымыз біздің скриптымызды әлі де жазуға көмектесіп жатыр
сондықтан егер де шынайы өзгеріс жасағымыз келсе онда бізді қоршайтын әлемді де соған ыңғайландыратындай етіп жасауымыз керек
тіпті ең деген қарапайым проблемалардың өзіне келетін болсақ онда сол скрипттар жұмыс жасап жатады

әрине жиырма отыз қырық жылдар бойы жазылған психологиялық бағдарламаларды бір күнде жойып тастау оңай емес
және ол бір күннің шаруасы да емес
бірақ біз ақырындап баяулап өзіміздің белгілі бір ситуацияға деген ойымызды өзіміз қалағанша өзгерте аламыз
әсіресе біз өзіміздің мен деп басталатын сөйлемдерді қалай аяқтайтынымызға өте көп мән беруіміз керек
себебі біз осы кезде біз миымыздаға скриптты жазамыз
мәселен мен ыыы негізінде ең ақылды деген адам емеспін деп айту ол бір жағынан дұрыс емес
яғни мен істей алмаймын менің қолымнан келмейді менікі мүмкін емес деу арқылы біз өзіміздің миымызда санасыз түрде барьерлер блоктар қоя бастаймыз

себебі өзіміздің ішкі барьерлерімізді жойып өзімізге кесірін тигізетін нәрселерді алып тастамай тұрып біз екі фронтта күресетін боламыз
бір жағынан мақсатымызды орындағымыз келеді
екінші жағынан біздің жылдар бойы жазылып қойған бағдарламамыз оны мүмкін етпейді
нәтижесінде ешқайда да қол жеткізбейміз
сондықтан өзімізге үңіле отырып өзіміз сенбейтін стереотиптерді ала отырып өзіміздің айналамыздағы сол стереотиптерді жасайтын оқиғалар мен адамдарға мән бере отырып өз өмірімізге анализ жасап тамаша өмір сүруге тырысайық
сіздермен бірге болған талшын
тамаша жыл подкасттан мені тыңдағандарыңызға көп көп рахмет
тағы да бір рет айта кетейін бұл подкаст ммм менің жеке ғана ойым емес
ыыы бұл абзервер журналында шыққан питер росстың яғни жаңа жылда қойылған ең қарапайым жоспарлардың өзі неге ыыы сәтсіз болады деген мақаласына сүйене отырып жасалды
егер де сіздерге қызықты болса мен ағылшын тілдегі осы мақаланың нұсқасын қалдырып кетемін өзімнің талшын нүкте ком сайтында
сондықтан оны да оқып көріңіз
келесі кездескенше
егер де осы тақырыпқа байланысты қызықты ойларыңыз болса маған міндетті түрде жазыңыздар
мен үшін ол өте қызықты
және де бірге дамиық
ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа